أنا أفظل إني أروح أشوف فيلم لوحدي، لإنه ممكن <hesitation> إني أستمتع وأنسجم وأشوف الفيلم لوحدي، وما حد يزعجني ويسألني إيش جال؟ إيش سوى؟ ليش كذ؟ إيش تتوجع? وأستمتع بالفيلم، أما إنه <hesitation> أتناول الغدا لوحدي أنا ما أجدر أكل وحدي أبدا، عشان كذا أفظل إني أ- أشوف فيلم لوحدي.